<noise> Hevi-diso amina kivà, kivà de fantatra fa biby mankatia olona kanefa izy misy mi hevi-diso avoagny, ndraindray a vokatry ny fony voarangotrananjy anao na misangisangy aminao izy a de maratra an-tegna, ndraindraika koa a sy vokatry fony fa vokatry raha miseho amin'ny fiaignany ohatra hoe marary izy, romotra dia manifatry izy, ary izy koa de misy karazagny homanà zanak'akoho na renin'akoho aza dia hohaniny aby se.